عيش حياة زينة، يعني إنك تكون مرتاح نفسياً، وجسدياً، وتحقق توازن بين شغلك، ووقتك مع أهلك وأصحابك، واهتمامك بنفسك. الحياة الزينة مو بس فلوس، أو نجاح. هي بعد إنك تستمتع باللحظات الصغيرة، وتكون ممتن للأشياء اللي عندك. يعني باختصار تسعى للأفضل، بتو- بدون ما تضغط على نفسك، وتعيش كل يوم كأنه هدية.